Te puedis encontral gatus siamesis, persas, egipcius y muchus más. Essus egipcius son los que no tienin na de pelu i tienis que cuidalus abondu pa que no te se pongan malinus. Agora que lo piensu, hubon hazi tiempu en el mi puebru unus pocus que eran assina rayaus, que dizia el mi pairi que eran americanus. No te pueu dizil muchus nombris más, no recuerdu más razas de gatu. Essu si, de preferil, prefieru los perrus. Essus nunca te dejan solu, sobri tó en el monti, siempri van contigu cerquina de las cabras. Los gatus son felinus y por essu suelin sel más desconfiaus, no comu los perrus. I palrandu de cabras, el mi tíu tieni por lo menus una dezena d´ellas, i con la su lechi, hazemus unus quessus pa chupalsi los deus.